أول شي راح آخذ خيمة علشان أعيش فيها ثاني شي راح آخذ المياه كمية كبيرة من المياه علشان أقدر إني أبقى على قيد الحياة ثالث شي راح آخذ كمية كبيرة من الأكل رابع شي راح آخذ الكتب اللي <hesitation> أحب إني أقراها دائماً خامس شي راح آخذ ملابس <hesitation> تكون كويسة لي.